Kô zah aleoko feky mian̈atra mihira toy zay mian̈atra <hesitation> zava-man̈eno feky e! Fôtiny mihira io zen̈y <hesitation> ten̈a takian̈a amin̈any kôdy vôkaly; fa <hesitation> kô fa zava-man̈eno ilain̈a nôty raha jiàby avy eo koa vangan̈y fitaovan̈a zareo somary lafolafo kokoa.